भुर्ग्यांक फ्रूट्स खातपाक प्रेरित करपाक पहिली स्वत: आपुण ते तेंच्या फुडयां खातपाक जायें। फ्रूट्स भितर सेरियल, योगर्ट घालून तेंका द्योपाक जायें तशाच तेंचें वेगवेगळे शेप्स करून इंटरेस्टिंग करून द्योपाक जायें। तेंका विविध प्रकाराचे फ्रूट्सचो ऑप्शन्स द्योपाक जायो। टिफिन बॉक्स भितर फ्रूट्स द्योपाक जायें। फ्रूट ज्यूस सुद्धा करून द्योपाक जातो। अशा तऱ्हेने तेंचो फ्रूट्स खातपाक इंटरेस्ट वाढतलो।